लाल रंग जु छिन ता हमते बचपन बे बतायु कि शुरू रंग क्या वोंदु लाल ता शुरू बे व छवि हमा अंदर ची अर यु सच्ची बात ची किलेकी जब सूर्य औन्दु सारा संसार ही चमक जांदू लाल रंग जो ची भगवानु रंग ची भगवानु ते भी उ पसंद ची अर हमा घर मा जु नयी-नयी ब्वारी लष्मी रूपे औंदी उ भी लाल रंग मा भगवाना रुप मा मनन।